الصبر وقوة التحمل لازم كل شيء في الحياة يطلب الصبر الحياة الزوجية الحياة الشخصية الشغل التعاوم التعامل ويا الأوادم المو زنين هاي كل شي يبغي له صبر عقب نفكر في حلول نشوف حلول خطوة بخطوة نحل يعني هاي المواضيع وإيه وتتيسر يعني